यी संसारमे केत्ना देश बाटे आ ओ देशके अपन अपन गाना बाटे। हमनियोके देशके अपन गाना बाटे। आ हमनिके देशके गाना सुनके हमनिके खास कर्के हमनिके बीर पुर्खाके याद आबैये। उहे बीर पुर्खा जोन अपन खुन, पसीना बहाके हमनिके देशके बनैले बाटे। यी देशके बनाएमे हमनिके बीर पुर्खा बहुत संघर्ष कैले बाटे। रात रात जागके, अपन जान देके यी देशके बनाएले बाटे। ओहिसे हमनिके हमनिके बीर पुर्खाके इज्जत करेके चाही। आ हमनिके देशके गाना, हमनिके बीर पुर्खामे बनल बाटे। आ ऊहेल हमनिके देशके गाना सुनते मातुर हमनिके छाती गर्बसे फुल जाइए। हमनिके बरी खुसी लगैये आ मनमे गर्ब गौरब आई, यी चीज सब आईये। आ हमनिके बीर पुर्खा हमनिके देशके बनाएके लागि औरो टाल कुछो कैले बाटे। ओहिसे हमनिके हमनिके ऊ गानाके इज्जत करेके चाही। हमनिके ऊ गानाके हमनिके देशके गानाके केहो ननिमन बोली त हमनिके ओक्रा खिलाफ हमनिके आवाज उठाएके चाही। हमनिके अपन गानाके रक्क्षया करेके चाही। हमनिके बीर पुर्खाके ओत्ना मिहीनेत, ओतना खुन पसीना बहैले बाटे ऊ सबके जाया नदेके परी। ओहिसे हमनिके यी सबमे ध्यान दैके परी आ हमनिके हमर निके देशके गानाके इज्जत करेके चाही, अपन गर्बसे गाएके चाही।